Sabouné nga kébé sirono a guébé gnani, sabouné a na diopa tan nkitou pina angani wankhi, waté missé souga yéyi aya kérini. angana guiri kéŋa séré ngana kara, anganagna wankhini a na wankhini ti sabouné gna, anganagni téla gniramou ŋankhi wankhindé faŋé, a ŋankhindini ti sabouné gna, an kholo angana gni wankhini a ni wankhini ti sabouné gna, sabouné a mounafa nguébé gnani, yo sabouné a timé nkhoré gnani aya fo guébé sirono. An ganagni wankhini an pété ŋankhini a ŋankhini ti sabouné gna, an ŋankhidini ti sabouné gna, an khola wankhini ti sabouné gna, anganagni an konpé nthiélana anga sourana, ani sourana ti sabouné gna. Sabouné nafa nguébé gnani.